كيعجبني البحر حيت كبير بزاف و كتقدر دير فيه نشاطات كثيرة السباحة الركوب على الامواج و تبقى غير تأمل فيه واحد المنضر زوين بزاف <hesitation> كيبرد عليك كتعوم كتمارس به الرياضة كيعوانك بزاف فالصحة ديالك النفسية و الجسدية